هي باش تصور واحد بيان خصك نتايا ماتكونش اوطون كمصور ما تكونش اونفاص للشمس, يعني الشمس ديجا تكون عطيها بضهرك, هاكا هو يكون عنده الاضائة مليحة و هاكا مام الكاميرة تاعك مديرونجيهاش الشمس, و دو بريفيرونس مام كي تصوره تكادريه, جونغ هو تحطه في اسباس تاع الكادر لي عاود بلاصة اللي راك تصوره معاها تخرج حتى هي شابة, و سورتو كي تصور ايسايي تصور ماكسيموم دو فوطو ضربة وحدة, باش كان حتى وحدة ما تخرجش مليحة, لخرى تجي خير منها